हाँ कुछ खाणा पदार्थ छन जू हमर ताकत बढौंण मा मदद करदा। जनैई अखरोट, दूध, अंडा, और हरी सब्जी, और चना। ये मा प्रोटीन बिटामिन। मिनरलस और स्वस्थ वसा हूंदी। जू हमर शरीर तै ऊर्जा और हमरी जू मांसपेशी छन ऊंथै मजबूत बणोण मा मदद करदी।